Ia, asany agirafezy in̈y ze misy araiky agirafy in̈y zen̈y baka aminany. Aviô ze koa fa misy taratasy zen̈y tian̈a alefitry tian̈a alefitry na taratasy alefitry na taratasy atambatra. De iagirafy io ze lasa mampipetaka izy in̈y ze amin’ny alalan’ny fampiasan̈a agirafezy.